पोले धक्का गाड़ी होगे ते वारू रोहे ने काई भी सामान यहां से वारू। ली जानू होई ते धक्का गाड़ी मां धर लेने ने धक्का देने ते वारू। ली <hesitation> जावाई काई जगा छुटी छुटी जगा होई ते काई बड़ा ट्रोक ने टेक्टर याँ नी आवे ते धक्का गाड़ी वारू रोहे। सामान मेख लेने ने धक्का देने ते काई होई ते चार पैड़ा होई ते। चार पैड़ा वारू चले ने पैड़ा होई ता काई ने जड़ा धक्को मारे। की गाड़ी चलने मुण जाए ने आपको सामान जगा पर पच जाए।